Ñuú ñuú ya'a suni a ku ɨó chá esté ɨó va'a inide ɨó chaá suni esté tuú va'a ínide pero ya'a chi ka sa'a tiunyó a kuni este ntíyo jinaáyo ɨó in in nuú tiún ka kúniyo sa'ayo te ntɨó ka ntututú ntɨó ka kaán ntɨó este suni taka tiún nu kúniyo sa'ayo suni in kakaán in ka kaán án inyo te jika tiun.